M da wɛɛ gab-nu ee nu mgba wɛɛ nya pya nee ba bee mɛ sa mu ma sa mgba wa me m dɔ wa nu loo i kɔnia du m gba wa ne aa na luu ba yah sor ba yara a lee ɛrɛ ba kèn ba tèn ba bip wa mɛɛ a gba nu a ma na luu ba su nu nua m wɛɛ gba ba yah aba sor ba yah a nya wa i kpugi ba mɛ kpen ne m si kèn du m yaah i abanu m gba sa su sere ya nee a tèn a nya wa ba yaah sa su kuma ba yaaloo wa pya nee mue ba wɛɛ bipgi kɔ mɛ naawo a gba nu a ma seh ba wɛɛ mɛ kuɛ bee a nya mɛ sa nyorne bee ba kɔ m para gba nu alu na nu ɛɛbu dèdèn sor and lo gba nu m gba su mɛ loo sa mɛ nya sa mɛ ɛrɛ bu ee lo m gba loo mɛ naa su kèn kèn doo lo ee pya nwii naghe pya nwii tɔ̃ kpa ba wɛɛ mɛ sunee behlesh tɔ̃ kpa su ma sa kɔ m gba mgba bu wa ɛɛ a nya wa m yagi nee bero sa ba behdoh tɔ̃ kpa sa mgba sere ya bie na luu ̣ M wee ne nee pya nwii a lu nua ɛrɛ bu pya nee kɔ m parra gba nu ee lo nua su mɛ loo samɛ nya sa bu mɛ ɛɛ kɔ m gbaa nu leele mɛ tam o bee siue mɛ m parra nor sa nuen nee pya dorna nee sa lu loo ba dee nu tema loo a niee alu na nu ɛɛbu sa m sor ma gba nu a dèdèn sor nɔɔbee i kpugi ba mɛ doo mɛ a nya mɛ sa mɛ su loo nɔɔ bee m sitan loo tugah loo a kpemɛ loo a kpemɛ loo sor maa dee loo kpugi a doo kɔ gba nu nya mɛ kaana kaana pya nee a ya lo nu ale kaki ale beh loh ale turakèn behloh maa gba dèdèn eeh sa ba ya sa ɛghe bu ba aa ya kunna tɔ̃ Bani ya kuma kerekera kèn ee ba ɛrɛ doowa nu sa a lu nu a mɛ ɛrɛ bu lo gba nu su mɛ loo m wɛɛ fo naghe nu m wɛɛ fo a kpakpuru i wɛɛ m bee zii sor yaa wɔ loo nam sa sa dee a teria loo sa ee ka gah nor i kpagii dèdèn ɛɛ sa tere nia bu sa ɔp sa kwa kennekèn ue lɛɛ le sor yaa kwa kén nekèn ue lɛɛle i buetèn sen kpagin kèn leh i si wɛɛ doo a kpo akpakpuru i kpar i kpar i kpar sere kèn ue ii bueten dɔ kèn sen dɔ bana kɛp akpakpuru ̣. Sor a lu a la ee la ee taa kaa ee abie a sia a ya i su wɛɛ zua i zua lo a kpakpuru sa yere pie loo sor ya yere pie loo sa i ye si bu ue wɛɛ ɛp nee loo a ɛrɛ a bie a naa tɔn lɛɛle i wɛɛ kwa yeeh kwa yeeh i le aa zua nam loo taasor nam i wɛɛ zua loo sor i wɛɛ zua loo sa a leera loo a burgara i bugara kuma tɔ̃ i gbag sor i yeeh gbag ga sa i buetèn yɛrɛ bere kuma kèn m ee kèn ba kor ba kɔr i kuma tɔ̃ i zee ghe nɔɔ kpasa i kwɔ i kwɔ alu garn ee i dɛɛ and i leera le ganari ee yaa dɛɛ sor i doo loo o aa m da wɛɛ fo naghe zia m wɛɛ fo zia bueten fo zii i wɛɛ wɔ̃ nam kwa nor ue lɛɛle le i bueten sen sa dɔ bana dɔ bana dɔ bana loo zii yɛrɛ kpo loo kutèh ee i garraba su sip loo a buete dèn kii loo tèh o wɛɛ sitam bu nyɔ bee zia gbunee kɔ o wɛɛ kwa loo i yii beeue i wɛɛ lap zia lap zua lap zia lap zia bee kwa bu ue tèdèn ue gba kpe loo zia ne laga zia gbaa yii ee loo teh sa bogea loo i wɛɛ kwa loo zia wɛɛ kia ghe bu ue bu zia wɛɛ ɛeḥ E le āā sitan loo aa sitan loo aa bu baa anɔr i bee fo zia mmɛ bu lōp anɔr sor zia ee ɛra a wɛɛ kana apanya i wɛɛ si buue wɛɛ ep loo tubaara i tubara lo ù tubara i lɛɛ naghe boro sor zia ee kaga ee ye a zii nɔr i butèn yii bu ue i gbi zia bui ɛɛh a zii lu i bee fo bui ɛɛh kɔ a leera i gbi loo zia doo i kpuru zia i dorne pya nee su zia i kunaa tɔ̃ bui ɛɛh lɛɛ yeeh kunna tɔ̃ wɛɛ dèè i wɛɛ zii su zii ù tere tɔ̃ Bani kèn si Ban sa doo Ban yaa kɔ nu i bee fo ee mɛ lɛɛra lɛ i su kunna tɔ̃ sa i dēē a lu i nu ɛɛbu buo sor i fo zia yah i wɛɛ fo naghe tuu i yere kpor loo tuu nyɔ bee tuu loo o yere kpor loo naa le alɛ i yɛrɛ kpor loo tuu a zii ine bui ɛɛh o oo naghe i dee a lu nu ɛɛbu kɔ i fo nu lɛɛlɛ nyor bee kɔ a zù sa lɛɛ kèn i wɛɛ fo nu doo lo i yɛrɛ kpor loo kia a bie naa le ee āā i doo doowo a lo zùa sa ine i dēē tonma dumn kèn i bee dooro